Paha o ka 'a'ala o ia kupa, ina 'a'ole 'oe kau kela mea mua i loko o kou kupa 'a'ole 'oe i kau ma ka mea a'e i hana 'oe 'a'ole ia ana e like no laila i na kau 'oe i kekahi mea 'e a 'e ma kela kupa ke kuke 'oe e maika'i ana paha i ka 'a'ala o na kanaka.